Pos necu tusqueh tlin cachi yulic nenehneme, yehoua goyumeh, goyumeh nehnenemeh ara yulic uon tli cahsi tepitzen ocachi. chicouac tzicuini tictusqueh ya tuchtleh Tuchtle inun quiemah tzicuini de merouac chicauac, inun amo, amo moco quicahsis u goyutl, goyumeh nehnenemeh, ara yulic. nehnemeh, por i, por inun quincuitihqueh goyumen porque. alivis tlahtlatzinqueh para nehnemesqueh, nehnemeh alivis. yulic Ucachi chicouc tzicuine de merouac mochicouac ya. tuchtle, inun tuchtle amo quicahsi porque inun, tzicuine,. tzicuine ara chicuoc tzicuine demerouac, por inun mi, por. inun ahco uile oquicahsis inun tuchtle porque de merouac. motitlaneh, tzicuine o mohyona mohyona tic xivitl, noso. mohyona tec temeh o te goyutli calaque, pero para que. cahses inun, amo quecahseh